تو استو بعد باقی تہ سارے اوے ٹلر سے چلے چلے نا چلے نا چلے۔ استو علاوا می او دوئی اک ٹیم ای سؤتھ افریکہ نی ،اسنا اک ہور بؤلر سا شان پولک ۔او می بڑا پسند سا ،فر سریلنکا نا سا ،اپنا چوندا باز او می چنگا لگنا سا، تہ اسنا ساریا نے بس رلی ملی اسا وی دیکھی تہ کھینے رے آ۔ تہ استو علاوہ باقی اے آ کہ ،کرکت تو علاوہ تھوڑا بورا کمیا پھریا ساجتھہ یار دوست آئے چلے گئے ۔کمی پھری اچھی رے۔ اتھے وی جتھے گئے آ اتھہ اسا کرکٹ کھیڑی ۔باقی گراں گئے آ اتہ وی ٹورنا منٹ اتھے وی کرکٹ کھیڑی ،پنڈی وی کرکٹ کھیڑی ۔تہ باقی اے آ کہ جیڑے کھلاڑی چنگے لگنے سے کوشش کرنے سیا انا نی کاپی کریہ۔ تہ استو علاوہ اے آ کہ کرکٹ نے حوالے نال اور اییہ آ کہ، استو بعد بس دیکھنے رے آ ،جیڑے نوے نوے آئے انا کی دیکھیا ،سئی جیڑا ٹئم سا اوہ سا ،تہ جسہ آپے وی کھیلنے سیا دیکھنے وی سیا ،اتھہ سکول کالج نی ٹیم سی انا نال وی کھینے سیا بار یار دوست سے ۔اتے گیدرنگ نی اکہ ساڑے کول سلسلہ سا او کرکٹ سا جیڑا اسا کھیلنے سیا۔ باقی استو علاوہ اے آ کہ اپنا شغل میلہ اچھنا گچھنا کمہ ال اچھنا گچھنا بس اییہ سا ۔باقی شامی کرکٹ کھیڑی سویرہ ٹئم لبا سویرہ وی کرکٹ کھیڑی تہ استو علاواگر کج ہور آ دہ اپنا کم شم آ شغل آ۔ جی ماڑی جیڑی گیم ای کھیڑنی اسا میں کرکٹ کھیڑی اتہ ،تہ ساری زندگی اتھے رے آ پنڈی تہ اتھے جیڑا پیدا ہونا اسنی فیورٹ گیم کرکٹ ہونی کیا اتھہ ذئدہہ لوگ کرکٹ کھینے تہ اسا وی بس اتھہ کرکٹ کھیڑی ساری زندگی تہ کرکٹ نا تسا کی پتا اتھہ پنڈی خاص طور اپر جیڑا وی جاتک آ سکول گچھنا او کھیلنا کرکٹ استو علاوہ اتھہ کوئی سپورٹ تھئی آ نی ،تھئی اتھہ کرکٹ ای اوے اسا کھینے رے آ تہ باقی کرکٹ اتھہ کھیڑی ساری زندگی پنڈی اچتہ پنڈی جمے پلے آ تہ باقی اتھہ سارااسابڑے ہوئے آ ۔سکولہ وی کرکٹ کھینی کالج وی کرکٹ کھینی تہ چنگی کیا لگنی کیاکہ اسا اتھہ لبی آ کرکٹ استو علاوہ کوئی اتھہ ہہ نہ تھا، تہ بس اس ترہ اسا کھینے رے آ اپنے سکول کالج اچ تہ بس اوئے کھیلی تہ کرکٹ باقی ویسے ماڑی پرسنل گیم ای آپے وی کرکٹ کھیلنا ریا ،تہ اتھہ اللہ نا شکر آ اسا اچھی کرکٹ کھیڑی تہ اپنا انڈر نائنٹین لیول تک گئے آ ۔اتھے جتنے اتھہ ساڑے مہلے وچ جاتک ،سنگی، یار دوست سے سارے کرکٹ کھینے سے ،تہ اتھہ میچ شیچ کرنے سیا۔ تہ باقی اے آ کے او فر ماڑی اے وی رئی پنڈی نی وجہ نال ۔اسا نی سب تو بہترین گیم کرکٹ سی کھیڑی ای کرکٹ سکنے سیا تہ کرکٹ اتھہ اسا کھیڑی ساری زندگی ،تہ چنگی کیا لگنی کہ لبی ای کرکٹ تہ تیا کرکٹ چنگی لگنی فر اوے کھیڑنے رے آ ساری زندگی۔ تہ باقی کرکٹ ،پاکستانی ہونے نی وجہ نال ٹیم وی کرکٹ نی پسند ای ۔پاکستان نی ٹیم پسند ای۔ تہ باقی سمج وی زئدہ اسا کی کرکٹ نی ہور کسہ نی تھئی نی ۔اور باقی جتھہ تک اے گل ای کہ استو علاوہ اسا کی کہ چنگا لگنا ،استو علاوہ اسا کی اے چنگا لگنا بس کمو پھرو تہ بس دیٹسیت ،اگہ پچہ چلے گچھہ کمنے آستہ اگر پاڑی علاقے چلے گئے ،کدہ کرہ ہور چلے گے ،باقی اے آ کہ اتھہ اسہ ایریا کرکٹ کھیڑی تہ کرکٹ ای سمج اچھنی ہور استو علاوہ سمج اچھنی وی نی۔ تہ باقی اسنا جیڑا ساڑے یار دوست سے انا نال وی جتنے وی اہہ ماڑے نال او وی کرکٹ کھیڑنے ،پہلے وی کرکٹ کھینے سے تہ ہن وی کرکٹ کھینے ،باقی اتھہ ای کھینے ریا کرکٹ تہ ٹیم وی ساڑے کی پاکستان نی چنگی لگنی تہ اسا نے ٹئمہچ کھلاڑی سے کھینے سے وسیم اکرم سا، وقار یونس ساتہ اسا جسلہ نال تھوڑا کھیلنا شروع کیتا تہ نال شہیب اختر وی اچھی ریا، استو ذئدہ پرانے تہ اسی وی نیا ۔وسیم تہ ،شہیب تہ ،وقار یونس نی اسا کی یاد ای تہ بس انا کی دیکھی تہ اسا کھینے رے آ باقی سارے تہ ۔استو علاوہ ماڑی جیڑی دؤئی ٹیم می چنگی لگنی سی او آسٹریلیا نی لگنی سی ،اس اپر میں آپے اسنے جیڑے خاص طور اپر اسنا جیڑا بالر میگرا او می بؤ چنگا لگنا سا ،تہ بس اسہ نی کاپی کیتی اسہ نی سٹائل نی اسا اسا گیند کرانے نی کوشش کرنے سیا ،بلکے پاکستان اچ اوئے ترہ چار وسیم اکرم ،وقار یونس یا شہیب اختر سے تہ بیٹسمین اسا نے اوئے دو سئید انور تہ عامر سہیل سے انا کی دیکھنے سیا